راح أخد أول أشي خيمة علشان الأجي ضل، ومكان أنام فيه، تاني شي سكين لأنه وايد مفيد بالطبخ، والصيد تالت شي جداحة علشان أشعل نار، رابع شي كتب علشان أجرا واتسلى، وخامس شي ماك كوفي علشان أشرب وما أعطش.